มักเบิ่งอยู่เฮือนหลายกว่า เพราะว่ามันเป็นส่วนเฮือน แล้วเฮือนได้เบิ่งกับครอบครัว

มักฟังเพลงยามเฮ็ดงาน ฟังไปเรื่อยเรื่อยเฮ็ดให้เฮาจดจ่ออยู่กับงาน

มักศิลปินลูกทุ่ง ผู้ใดกะได้ คันแม่นได้พ้อเพิ่นบ่กะว่าสิถามเพิ่นว่าจั่งใด

แต่งเพลงบรรยากาศบ้านบ้านมั้ง คิดบ่ออก จักสิแต่งแนวใด แต่งเพลงบ่เป็น

บ่ฮู้ว่าสิแนะนำเรื่องใด ฮู้เจ้าของเองฮู้บ่ค่อยเบิ่งหนัง บ่มีความรู้เรื่องหนังเลย โดนโดนค่อยไปเบิ่งเทื่อหนึ่ง

กะมีผลอยู่เดะ ถ้ากะอย่างหนังมันน่าสนใจ คนกะอยากไปเบิ่งหนังหลาย

เดี๋ยวนี้บ่ค่อยได้เบิ่ง TV เลย เบิ่งแต่โทรศัพท์ เบิ่งแต่ TikTok ถ้าแม่นเบิ่ง TV ส่วนใหญ่กะสิเป็นข่าวสาร

ถ้าเบิ่ง TV ส่วนใหญ่กะสิเป็นช่องสาม รายการโหนกระแส เขาเฮ็ดออกมาดีเดะ

เดี๋ยวนี้คนบ่ได้เบิ่ง TV แล้ว เขาเบิ่งในโทรศัพท์ เลือกเบิ่งได้ตามใจ

เพิ่งไปเที่ยววัดมา มันมีทั้งความสงบแล้วกะความงาม เฮ็ดให้กะผ่อนคลาย

สิฟังเพลง เพราะว่ามันม่วน โดยเฉพาะเพลงลูกทุ่ง

เล่นกีฬาเปตอง ต้องมีสมาธิในการเล่นแล้วกะกดดันนำ

อุปกรณ์กะมีลูกเปตอง มีแกน และกะมีสนาม แค่นี้กะเล่นได้แล้ว บ่ยุ่งยาก

บ่ได้เปลี่ยนตามอายุ ตอนน้อยน้อยกะมักเล่น ตอนใหญ่กะยังมักเล่นอยู่ เพราะว่ามันเป็นกีฬา เหมาะกับทุกเพศทุกวัย วัยใดกะเล่นได้

มักเบิ่ง TikTok แหล้ว เพราะว่ามันเป็นคลิปสั้นสั้น เบิ่งได้เรื่อยเรื่อย บ่เบื่อ

ที่จริงข้อยกะบ่อยากมีหนี้มีสินแหล้ว หั้งแต่ว่าหนี้สินสิเป็นกะกระตุ้นให้กะหาเงิน ข้อยเลยต้องเลือกมีหนี้มีสิน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

ส่วนหลายกะสิเป็น Facebook เพราะว่ากะรู้แหล่งที่มา หาแหล่งที่มากะน่ากะถือ

เป็นคนบ่ค่อยมักอัปเดตเรื่องราวของเจ้าของบนโซเชียลปานใด เป็นคนโลกส่วนโตสูง โดนโดนค่อยอัปเทื่อหนึ่ง

เฮาเฮาต้องเบิ่งแหล่งที่มาของข่าวสารว่าน่าเฮาถือบ่ ถ้าบ่น่าเฮาถือเฮาต้องเฮาวิจารณญาณในการรับชม

คิดว่าอาจจะสมาธิสั้นลง แล้วกะโมโหง่ายขึ้น

มักเบิ่งอยู่ มักเบิ่งเพิ่นไลฟ์สดขายของ

มันเฮ็ดให้เฮาติดตามข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เฮ็ดให้โลกมันแคบลง

คิดว่าในอนาคต social media กะยังสิได้รับความนิยมอยู่ เพราะว่าคนกะกะหลาย

มื้อนี้ฝนตกแต่เซ้าเลย ตอนนี้เซ้ายังตกอยู่ บ่เซ้าว่ามื้อแลงสิตกบ่

อากาศฝนตกกะดีเดะ ต้นไม้เขียวเฮ็ดให้สดชื่น

ยามฮ้อนคักคัก ฮ้อนกินน้ำเย็นเย็น หวานหวาน สดชื่น

พยายามติดตามข่าวสาร ถ้ามื้อใดเขาบอกว่าฝนสิตก กะเอาคันกะออกไปนำ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

มักยามฝนตกอยู่ เพราะว่าอากาศดี ต้นไม้เขียว เฮ็ดให้เฮาสดชื่น

ยามแล้งมันฮ้อนคักเดะ ต้นไม้ฮ้อนตาย แดดฮ้อนฮ้อนฮ้อน

ฮู้สึกว่าตอนเป็นเด็กน้อยอากาศบ่ได้ฮู้ปานนี้ แฮ่งใหญ่ขึ้นมาแฮ่งฮู้หลายกว่าเก่า ซุมื้อนี้แฮ่งฮู้ ยามกลางฮู้นี่ออกไปข้างนอกบ่ได้เลย

กาศเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อคน เฮ็ดให้คนใซ้ชีวิตลำบากขึ้นกว่าเก่า

อากาศหนาวหนาวกะใส่เสื้อแขนยาว เฮ็ดให้ร่างกายอบอุ่น

บ่ได้เบิ่งก่อนออกจากบ้าน เบิ่งผ่านผ่าน ฮู้แค่ว่ามื้อนี้ฝนสิตก มื้อนี้สิฮู้ หรือสิเป็นจั่งใด

ถ้าน้ำท่วมบ้านกะเก็บของขึ้นที่สูงแล้วกะอพยพคนไปอยู่หม้องที่รัฐเขาจัดให้

อากาศกะมีผลต่ออารมณ์เดะ แฮ่งอากาศกะกะ แฮ่งโมโหง่าย แฮ่งหงุดหงิดง่าย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

เวลาเบิ่งฝนตกกะแนมเบิ่งเทิงฟ้าแหล้ว ว่าเมฆเป็นสีใด ถ้าเมฆดำดำกะแสดงว่าฝนสิตก

กะมีแหน่อยู่ คันแม่นหน้าฝนคนกะบ่ค่อยอยากสิออกจากบ้าน การท่องเที่ยวกะสิซบเซา

แม่นหลายเติบอยู่เดะ ถ้าเขาว่าฝนสิตกกะตกความเขาว่าอีหลี บ่ค่อยพลาด

น่าสิแตกต่างอยู่นะ ยามหนาวกะหนาวหนาว ยามกะกะกะกะ

ย้านฟ้าผ่าอยู่ ซุมื้อนี้ข่าวฟ้าผ่าแฮ่งหลาย เป็นตาย้าน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

ใส่เสื้อแขนยาว ใส่เสื้อหนาหนา

ส่วนใหญ่กะสิเป็นทาง Facebook เบิ่งผ่านโทรศัพท์

ประมาณหนึ่งซั่วโมงต่อมื้อ ช่วงนี้มีข่าวสารให้ติดตามหลายต้องทันสถานการณ์

เป็นเรื่องดี ฮู้ข่าวสารเร็วการสื่อสารฮู้สิเร็ว สมมุติว่าเกิดภัยพิบัติคนฮู้สิได้ฮู้เร็วขึ้น

ตอนนี้ข้าวของแพง คนใซ้ชีวิตยาก ค่าแรงใซ้คนตกงานใซ้หลาย